to mi waɗay yaadu bo mi accan rawanndu am, koɓo'saru am ha saare, mi yaha mi taway soobaajo am mibiya useni aya mi dillay ammaa mi yiɗi mi acca rawnadu am ha saare, ɗon Allah o laari na am du, aya bo mi acca nay ndu nyaamndu o dinnga hokku go ɗum nyaamndu, ko dinnga bo maɓɓugo ɗum to jeemma waɗi, o maɓɓita ndu bo farija ha nder saare, ngam du waɗa nay yam ga'di, useni o waɗa muyal, aya nyaamndu ma'ru ko o yiɗi pat bo mi turanay mo.